Ko hawti motawa kanjum ke ba nini e wodi koyɗe, e wodi inji, e wodi yolnde, e wodi joɗorɗe, e wodi sikiyari e wodi ɓuri, e wodi totur.